Oza ni oshu ko gyo yi no ngo kpanu imesbo doka hin ni, oshu shini ogyolo yawu kpoyi no ngo ogyo tuhi kwe otuhin wotu ke do wo nya kwo tuhin ogbotu me ne kpasuse kwe ogbotu me ne kpa suse lo, kwe awine ko gbafo kpasuse, kwe owine ko ya asuse ewa ogu ko bagya dudu, kwe otuhin kano yino ngo nawa yayimu kodokahin ni lomo ji, iyawu ni na nu yaye kpase mani elekokahin naba kani lemo joji ikweyi hin, kwe otuhun no gbo mani wedo kotu nya nawo yagya kpanu oleni, otuhi nawo yayi mu ko gyoni owase ni ogyo yoza oyarigbo kwe ase nowo ya yimu ko doka nuni owase kini anu gyolo yoza oyagege yakado kamo ana awo yari gbanu Owase ni ogyolo yoza oya geye ya ka mo oyene hin oza ni yo mani oshoshiyo origbo ime iyawu ni anu gyolo yaye na wo gyo mo owase na wo otu ho na wo ya zani owedo kotu wonye no gyolo kela kpanu ozuma ni niya yawu ma ni otuho maniya, owo ni gyoya doka ko yino ngo, oshuotu hinle mojoji kwe ogyolo yawu kpa nu ikyeni, ayawuma kpanu, osina ba ka ikweyihi, obi wire na woya za yotifu kotuho ome hari na na yashotu kodo ka hin ya ngwo yatole, kwe oji wiyawu no yaye no woye gege ko kada nu kamo ozamani ogyo yawu ma ayayawu ya piomunyo ifu ko wiki no gyo wase ni gyo ya zo kyatu ni na wo ma ya piominyo ikpiye nuni owaseni aba kela ikweyi hini ishi nye niya, awo ni gyo ya do ka ko yinongo hagya lashu shawu kpanu ala bagya dudu sho motu hin Wedo kotu wonye ome awo yayi mu ko shabo, ogyo gyotu hi yo oya ngwo moji kwo nu ya ngwo moji kwo laba ga gbafo okye ho oyoza no tu hiya biami, shini omo oza notu yaza kpawo kamo nale ma mani oya ime ole ka wene nu kpa wadanu kifoma hin oshi ko gifoma hin omeshini ala do ka kiyikala, ifoma nin lemojoji edo kifoma lemoji, ayene hin ko kpayya lemojoji, elahin naba ka ni lemojoji, kwe elahi naba ka ikweyi hin ni ya gogo byu de nowo yawu kpanu ni no gyolo ni, owu oshi koji nanu yaze kamanu wase ni ya gege kho zoni anu wase niyagege koyo tagyani kwo nu ogyo ga ikyeni oneshi ko ngo awo ma bio Ongo ni ya yo moji ya wase ni otu hi shoshi ko ngwo wotule kala ko kukya kwe ogy oga omase lemojoji ome oya ya wu kpanu oza no gyo ma otu ko yi no ngo ya shotu ala gyiyi kala ome ala doka kiyi kala byu no tu ko ngo wongo ya, otuko ngo wo ngo ya ela na gyo ba ka ikweyi ko ngo ogyo gbotu mene obyu ogyo gbotu mene lo oya byu loni edo kotu nye nawa mo yino ngo ni kpa nu na wuya go butuhin kamo ala do ka kiyi kala ny tatase me do ko tu na nu gbo ni ya we do kotuneshi na woya ma me amo to ikweyi kini olemani ni ami kpashu ki ni aha bagya dudu ni, edo kotu na ha gbo mani shi na ha yawu dudu bioni agyo yoza biyi kaha tu ami ya kado kamo rigbo awo kama yaka dawo mu na rigbo ni oshi shini omo vi no ngo kpotu neshi ome Shino dokahi kede ka yawu nyo ba ga kagya ba ikweyi kono yino ngo shotu ikweyi wo kemo ta hin kpi yawuhin ome shino doka nu yo ogole eno ki kyeni owosinoni abiro onayo oshu shini ahani wa nya ni. agyo neshi ko ngo ogyu ya wu ko ngo na bayeni ome shini aha dokaha, anka yawu maaa ma bado kako ngo ikweyi aha ke gyo tu ko ngolo ogyotu ko ngo yo ongwo ni ya gini ogyo ngwo owiki owiki ni ota seyi ni oya ga owiki owiki ni ota seyi ni oya ga kebe nye, aha nye oshu shini aha motu ko ngo ni gyo wo neshi neshi iyawu nu kpa kha gyo ba ye kpifo ma neshi ome aha ga bioni aha pwo ni owuso na ta habo